Rusia jae mopeti tetaguasi tuisaguevi <hesitation> europape, kuape yaesa rambueve <hesitation> imiariguireta jei yanderambove kua teta guasu pe uajaeteye iroi, jare uavi iroi ivategui opaete arasarupi reji, oime amope araku erei kua tetaguasu yaikua jare opaete oikua kua tetaguasu oikua uajaete yae iroi, iroi aveño kua teta guasu pe <hesitation> jukurei uesaretava jei.